Ny soavaly i, lehibe noho ny ampondra. Ny ampondra mahazaka tsy misotro rano ela ary fitondra miasa any an- any an'efitra. Ny sovaly ihany koa dia manana hafagainam-pandeha noho ny ampondra. Ary ny ampondra fitondrana entana fa ny soavaly fitondra miady!